آ <hesitation> تعليم ركوب دراجة، أول شي لازم تختار المكان أعمل ما فيش سيارات وتعدل الكرسي وبعدين تتوازن، وال <hesitation> تتدرب على الدواسات شوية وضروري من تشجيع الشخص يعني الصبر هو السر.